<hesitation> Emereerongyeza amagara yo eriho, emere erongyeza amagara, amaani mumagara gomuntu eriho <hesitation> haza ninyingi, eyokubanza ni nkebicoori, <hesitation> ebicoori, hariho muhogo, hariho ebitakuri, haza obwe biri mumiringo etakashwana, nagamba ekicoori otakaateekateeka ngu ekicoori kirashwana nekitakuri, ebicoori neebi ebi tureihamu obuhunga obu abaana bararya omumashomero, then ebitakuri <hesitation> nabyo barabihinga okwaabyo, kushanga orabirya, orabyaara emikamba then bikiijira nkahe, hansi yobutaka. <hesitation> then ebicoori byo birakurira higuru yobutaka, na muhogo nayo erakurira hansi, so biraheereza amaani, birongyeza amaani ahamagara gomuntu oshange arakora nekihika, wamuheereza nkekintu oshange arakora atiine kuteganiisibwa